Woragatum alie tumate yiri tum ekai tum penden kenan wora adogiri kazum penden nyawo-woo verawagiran yiritum ekai tum penden kenan worasambu wagiran tune soggumme penden nag'an wobi ekusa te yiri <hesitation> wobi ikusite kaite kaden pen daan liean kai susa den vien ata'an geen to yiriwa, ketumden sa ewobu esote yirida'an enak-ebani gan eba'an ewarki bi yiri memtoggi iku wushi geronapen moo nyemgu atepna bo'on wemiyan ga atep yirina bo'on son nye mo pberanan ga iku-ku, ku, ku dowigeranu bagubu na bugubu so moon nyamga atepna boon wemiyanga etep yiri den na boon sangso enak boon yayiso epiri zang varago ebeen yiri nobeden na boon sangso iku yiri nyinga been iwush na bugu soga bugu nyam woraga yiri kai penlien den illien kumari kaden ela'an kpan'an nakshi gera anakge penbu den geenon-nan kpan yiri nyinani kai den maan penbanan to an malori kuba samonee maloriba pat ekua nag gero ekua liero penlienbu <hesitation> a momshi suri vera-nyara poilienbu wariko penan gut keangbuden penan gut yiri malori kai pat. Nyorate ka'an wo alien-nom tuni sagga den har wemi-nyan nan elie dogo su'uku valla kaderi nyenaka geen pendon laa warikoso a monasi su'u wariko kaden ebena penbu do'unna nan avallanan-nan a momsi gu'awariko donkada'an ensaran penlienwo dama tun mo'u nyamdenga yiriden ekai penden kenan nye-nyamebu eba'an epiri vera yiri-ri kaida'an nan lallai fakaktga en-nyena kagito dim geentiga woo-wa pendon saranan adogarin kade warikoga nyeso goo ba'an pag aban samadim iya naganan so lokacibu denga goo-woo bu napote. Wora viran goo sabbi ma-nyenam itimge goo-bu da'an-nan eku sagaro nanlai ka'aligeri goo-sabbi anapo etim gerante lokaciden abe-ba'an bon nwa peniga iya timgeran-nan wora alien kagi amomsi su'u ha'an har anwo pboma nagi kagi har wemiyan ka'an su'an deran atu'en penburan an nyabu, nyabu, nyabu penbuka shesuya an-enliete penbuka nya en-eliete to weyanga tunangeke nyina-na gong-gong-gong-gong-gong so mo'un nyam ga yiri, kai emaloribu den penden everawo giran nagode emomsiri inno wemiyanga penden kaden laranga komin daa loratebo nye pendon biinte lateso kaden wora samabuden awa naga'man-nan lallai nedon-nate.